Ēmiit nébajé siwato sibagir san injé imimé babé; so soomé nang furi, furé, gatiŋee sin gafaak énaaf. Siwato sé injé imimé sara émiit yayu; so sasé.